ikúnya búá nyòo ówò nì búɖìɖe búni zé ŋè màa lèe igagla anyo búni zé ŋe amù igagla ekè ɔfɛ kele búá ɖí ɔ̀bìjo, ɔ̀ɖátèe, ítòbòli, mèkèɖí àgbèlì ówò nì bùtɔgbe bù zé lià íɖigbo, kele à nàá kè ɔfɛ́ ùɖà ínìwú à nàáa mù àgbèlítí ani íblaatɔ tè nélèe níìlɔ ɖi ni bìà bé zé ŋe kíni ígbɔ ówo butu si íkeanì ɖèé ɛnɛ́ àámiì. úni ikà màa bu zé kpobɔ̀sìkplà búá. únà lèe ùwá nì ulú úni búni zé ni kpo bɔ̀sìkplà màa ówó bèé yi kúìbɛ, ba kpalià ɛnɛ́ àámi ni èzì síá káɖí bùyòvoè àni àni ɛɖíì kaɖi ówo nì tɔgbe le blɛ̀ɛ ùŋò ɖèé le èé fo kò ùwaà, úni ú náa nyesù níì èbifà, úni ú náa gbìnì níìlíɖo lèe bɔ̀tù búá so nélèe úni bàá yi zìi úni bà tú hlè àgbà èwu èle úni èye nàá wià, ú nà wulu kíni ɛɖí be nyegù nyo bɔ̀sìkplà ani kúìbɛ̀ úni sú ówò nì bɔ̀nɛ̀ mi ba fínɛ finɛ iku màa bèé yi ni kúìbɛ, è zì síá búni zé yià nìgò. kíni ɛɖí bu zé ni yize iku ówò nì bɔ̀nɛ̀ bu zé ŋè úni ùwà ɔtiìtú búá búni zó funù eyè bìà bù fínɛ ɔtiìtú búá màa na kɔ ɔ̀bijà màa kaɖi bù funù blɛ̀ɛ kaɖi bù wu. Bu yèè, ba mù igagla. búni bù zó nyo ɔ̀gbè hũĩ nìlɔ ɖí ni ògo lèe bɔ̀sì màa mù sò oɖo lèe náa la lèe búá búni zé yè úni ɛ̀nì àámi, ikúnyà màaɖu búá plémú bùú wulì bɔtɔflòo àni úni ówó bèé ŋe úni ówò òó ze ha mù màa ówó nì bùtɔgbe bu mu òwogòo. kíni ɛɖí nòo nyo ìnùkpo. kàɖi ù ɖi ni ówó báá zì ekè ówò bàáa zì amù iku màawu nìza, ú náa jɔ̀blù iku màa búá ówo ɖèé ŋe ɛnɛ àámi.